Fangisà isa midigna: aotry, moins raiky, moins roy, moins telo, moins efatry, moins dimy, moins egnina, moins fito, moins valo, moins sivy, moins folo, moins raika amby folo.